sagalee aniin fedde daab silah simaa, shapa dikaa, bisaan it busaa soad kaskae ibidir dabaa, malin daanfen ungaa it busee michiree dub sisino itbusee malin kasaa boo inamaa bukisaa, akanan nyatenii aminen hindibuu dabaa.